حيواني المفظل عمتًا هو أي جط أي قط لونه أبيض وعنيه زرج أحبه وأموت فيه طبعًا عشان معظم الجطط البيه- البن- البنوعية هذي من ال <hesitation> التفاصيل يكونون هاديين وحنونين، أحب أجضي معاهم أحسن الأوقات واستمتع بأوقاتي جدًا وأنا معاهم.